Muting maan umimé éni uting ufaak butumi bugafoŋo mo moomé batanj; éni uting bo ufaak butumi bugafoŋo, sisankajumo éni may uting so ufaak butumi bugafoŋo, étiyee éni uting yo ufaak butumi bgafoŋo, bacaŋéén bahay éni uting bo ufaak butumo bugafoŋo, bucaŋéén busa éni uting ufaak butumi bugafoŋo, gukaal éniuting go ufaak butumi bugafoŋo, gufira éni uting ufaak butumi bugafoŋo; mamé muting nimimé éni uting ufaak gafooŋ gagu béŋaŋo butumi.